Väega hää sääne kõttutäütev salat tulõ sis, ku sääl seeh ommaq sääntseq tavalidsõq as'aq, tomat, kurk, aga sis om viil ka näütüses kardohkat, ja ku sa olõt lihasüüjä, või ka pandaq kanna.